Hani woo parifiimee be keeriŋ ne, aniŋ oridineeroo, parifiimee n ŋa a domo le, n ŋa oridineeroo domo, parifiimee le diyaata haa niŋ i ye a ke ceeboo ti. a ka diyaa le bari niŋ i ye a ke busabusaloo ti, a buka diyaa wo la